Ël pulast pudrìu cüzinelu sia <hesitation> s'la pela cun ël fö suta o da se no ën la casarola cun ën sügu o bianch cun ën po dë lait o se no al rus cun la cunserva